Ti nkehe imá ṭóxríhini jeheni la mé ti nda̱xra tèntso̱, na jnko comida imá náxrjón kixin, xrajon ti chjaséni ntihi, na ti ki ndaxra tèntso̱ a la a̱ntsí xrajon na ti nkojín sin á ti̱ṭo̱xihin sin nánó a, nkojín sin la ri nchexitja sin nánó kja̱xin la o̱ nkojín na ti a̱ntsí, a̱ntsí, tꞌixin nda̱xra tièntso̱ la ti ṭóte̱he sin a, ti ṭóte̱he̱ sin la ṭónkotsé nchónhña, nchónhña chojni la, naaaa, na ri íxin nko noxin ri nko ña̱o domingo tso̱tehe̱ ti nkexro a la, ndesi ti sábado a ṭónkotsé sin tꞌóña sin ti tèntso̱ a la, ṭꞌóña sin la, nti sin ndoa ṭꞌóñá la, tsjixijña la tsakitsje sin kaín ti nkehe sítjinka tse̱e ti iko a la, nko ti sin chjin a namé tsjo̱nimá sin ti si̱ntanòe la sinchetjóa sin ti tjanch, tja̱kachilo na, kaín táha na nchetjóa ti sin chjin a, a̱ndá ti sin ndoa la mé tsꞌejó sin tsꞌóñá sin ti tèntso̱ a la ti ó tsjixijña. Tsꞌóñá sin ti tèntso̱ la mé, ts, tsochríjin sin ti into a, tss, na tsꞌej tsꞌejo sin, tsꞌejo sin chríṭaón ijnko mesá na nko̱siñé tsíchéhe sin ti nkojnko ti tèntso̱ a, ndá ti sin chjin a na mé tsoch tsjo̱ni̱má sin ti si̱ntanòe la ri tja̱chilo na jehe sin la chꞌéna sin ijnko nda̱xra itꞌin nda̱xra jniĕ, namé, tána mé ṭáki̱to sin ìnṭa̱ la te̱nka̱nkí sin ti ijni̱, jni̱ĕ ti tèntso̱ a kixin ṭócha la ri ó tsjixijña la nchekuen sin, na tꞌe̱nka̱nkí sin ti, ti bote tjeto a na, tꞌe̱nka̱nkí sin ti si̱ntanòé na, ti tja̱chilo a na, ti ó tsochján na jehe sin mé nchetsinká sin nda̱jna, na ti̱ki̱te sin, ti, ti nti nkehe tjeto a, la na̱chrehya ti sin, ti tsjixija la mé, tsꞌejó ti sin ndoa ṭꞌóñá ti tèntso̱ a, mé sinie sin ti tso̱jín sába̱do a, tjixin na tsꞌejó sin na, na ó ss tsóchríjin sin ti into a, to̱tꞌó asta sinchekuen sin na. Ti ó tso̱ña̱o la, ti sin chjin a na, ti sin chjin ti tꞌejó para sinchechján ti nda̱xra tèntso̱ a la tꞌejó sin na, ṭjo̱ni̱má sin ti into a hasta tjóá tsjito̱he, nandá nchexróte sin ti ó sóa ti ìnṭa̱ la nchexróte sin ti into a la tixin la tꞌejó sin la tꞌe̱nka̱nkí sin na, tsjixijña la ti̱ki̱te sin nda̱jna la títo̱he sin tsoxróte isé na hasta, ta̱ ri ó tso̱nkotsé ti sin sinie la, tꞌejó sin, naaaa, ntakitsjenkí sin ri into a, na tꞌinka ijnko nkehe kixin tso̱chóhya ndá ti ó tso̱nkotsé ti sin, ti sin tsꞌejó ti kia la mé ṭjankíxin sin tꞌe̱nke̱ sin plato ti into a la ijnko sin na ti̱ki̱te sin nda̱jna, ntá ṭꞌáyá sin sátjiko sin ti mesa tjejó ti sin sinie e, la kaín sin tꞌejó sin ntaha, naaa, ti ó tjixin inie sin namé ti sin tso̱te̱he la mé sátsji sin ti ni̱nko a, tso̱tie̱he sin la, ndá ti ó tsjixijña la ti ó tsokjan sin namé. Ó íjnko nda̱xra xrajön mé nda̱xra ntájno, na ó ka ta la mé ó sinie kaín ri sin tso̱nkotsé na kaín ti sin tsjíii, tsíkꞌéye̱he sin kixin tsꞌeondaxín ti kia a, la kaín sin tꞌejó sin ntaha na xi̱kaha ti sin tsíkinchechján ti nda̱xra ntájno a na, tsjankíxin sin tsji̱ki̱a̱ sin mmmm ti plato a na, tsosinla tsꞌáyá sin sátsjiko sin, na iso sin la ṭónkotsé sin kixin jitsꞌó sin nio sinie kaín ri sin ṭónkotsé ee, la ó ná tjeóxón iso sin tsjehe sin kixin yóxin tsoxika kaín ti nkeheeeee, ntichjáxi̱n a, na nkojín sin la ṭꞌáyá sin plato la íso sin la ṭjasin sin nio na, ti sin ndo̱a la kja̱xi̱n tjinki̱tsa sin tꞌáyá sin ti xro̱xé ṭjasin sin ti mesa a, ti ósé la, ti xro̱xé kꞌuéxranjon na ti xro̱xé ixro̱, a̱ndá ijie na ó a̱ntsí xrajon ti xro̱xé ikjo, na- a, tiáha kaín ti sin ndoa la, táha ti ixra̱ si tjinki̱tsa sin ri nkojnko ṭóte̱he sin na ri sin ndoa la ṭꞌáyá xro̱xé na. Tjasin mesa na, ṭjasin silla, ndá ti isi sin ichjin mé ṭꞌáyá sin plato la, ṭꞌáyá sin nio na, tꞌejo sin tsjehe sin na, ṭjanchankí sin nkehe na̱xa̱ nkójín nkehe tꞌiṭjáña ṭjanchia ri sin tsíkónkotsé a, a̱ndá ti sin, ti sin, itꞌó na mé tꞌejó sin ti chja̱te ntahó tꞌejó sin jiṭꞌó sin, hasta tsjeje̱ ri ichꞌo a, na ko ri sin nchechján nda̱xra la kja̱xin xi̱kaha tꞌejó sin hasta kuenṭé ri ña̱o a na hasta tië ndá sátji sin ndo̱e sin, nkojín la xenkehe sin, ndá nkojín sin laaa, tjinki̱tsó sin naaa, jehe sin la, ti sin ndo̱e na ṭjanjon sin nda̱xra sátjiko sin ndo̱e sin kixin, íxi jnko kjuasáya chjéhe sin kixin ri tjinki̱tsa sin ti ixra̱ a.